Tëtäguasu Nigeria jokope guinoireta mpopeti estación ara ñakiavei ani ivi ñakiaveivi kua omboipi yasi araivope jaema opa arakuvope jaema omboipi jokope ara otiniyeye jaeko omboipi yasi araamagui jaema opa araivipe oapete arasa jokope arakuyave guinoireta mopeti temperatura ivate erei iroiyave jaereta guinoi <hesitation> jokuae ara jetayeye oki